A gilee go, a gini bâginan bo we, hee tegnoliju wo wee ggin guuŋi. Hinooni fuuŋti btoon gíti <hesitation> a geegi ngi geegi, unhotinde, wi ma tínga btoon giti biindi ma bita talanŧ.